barebekuwi mu ma wee tuwa sire wo sire oyima wa'a tuwa o tawe a o mu ziyo benɛ ma o han tuwa ji a mu le mu mu ziyo beso yi lohan tuwa to han tuwa ma wesin oyi ma abaro tuwa sin to mu ziyo benɛ o uwa han yi <hesitation> o o do han tuwa pantine <hesitation> a han zo han tuwa mu yi zo han tuwa to han tuwa a wesin matete mu ma wee co'o wo co'o to han ma wesin a bun a mu mu sekrɛ